والله كل الضوضاء ما تخليني اقدر انام .لأنه صوت ال- العقارب الساعة أني أصلاً ما عندي ساعة في غرفة نومي. ما فيني اتحمل هاي- هاي القصة. <hesitation> الحمد لله بيتي ما بيوصله نباح الكلاب أبداً. <hesitation> إلا بكاء الأطفال دايماً أطفالي يبكون بليل، هذا الشي اللي ما يخليني اقدر انام.